כ'האב ליב צו שלאפן מיט א נויז מאשין אז ס'זאל נישט זיין קיין נויזעס וואס זאלן מיך אויפוועקן, אבער ווען מען בויעט נעקסט, נעבן וואו איך בין, אויב מען בויעט נעקסט צו וואו איך שלאף - דעמאלטס קען איך נישט שלאפן, די נויזעס פון בויען זענען זייער זייער הויעך, און איך קען נישט שלאפן ווען, ווען מ'בויעט נעבן מיך